كل واحد عنده أهميته، لكن شخصيًا، الاحترام أساسي. الحب جميل، لكن بلا احترام، يمكن يتحول لحب غير صحي. الاحترام يعطي قيمة للعلاقات، ويخليها متينة. من غير احترام، حتى الحب ما ينجم يدوم.